Laha mampianatsy bekany zaza zao zany de fa ampitaingena agnabo bekany eo i, de tazotazomy avao aloha, de atositosiky, de lafa ho lavo igny i de tanatana ndraiky jusk' azahoany équilibre zany, na ohatry hoe bekany igny koa asia pneu-p- pneu regny amy sisiny, pneu-pneu mitazo tsy ho lavo regny karaha bekanin-jaza vaovao regny.